پوٗرٕ رٮ۪وٲیتی کامہِ ہِنٛدِس ہفتَس دوران چھِ اوسط نفرَس لَگ بَگ. ترٛےٚ ہتھ شیٹھ ٲٹھ, ای میل میلان ییٚلہِ زن صِرِف اکھ ہتھ ترٕہ, ای میل سوزان چھِ۔ ہفتہٕ كِس ٲخرس دوران چھٗ رٹنہٕ آمتین ای میلن ہٗند اوسط تعداد. ژتجی, ییلہِ زن سوزنہٕ آمتین ای میلن ہٗند اوسط تعداد. کَہہ چھٗ ۔